ما بين الما والنار، أكيد باش نختار النار، علا، خاطر الما رغم أنو ينجم يأذي وقت يكون فيضان ولا تسونامي بينما النار حتى حاجه صغيرونه منها تأذي، وقت اللي نشوف الحرائق الحدائق تتحرق والكل، مذابيا تكون عندي القدره نتحكم فاها ونخلي ما تحرقش حتى حاجه، وتتطفى من الأول، مش كيف الما، نجم نسيطرو عليه حتى وحنا ماعندش قدرات خارقه.